La India? Ave... un hechu cravi ena su estoria es la su endependencia del Imperiu Británicu, nel mil nuevicientus i quarenta-i-sieti. Mahatma Gandhi entangó una movición de ressestencia no violenta, cola desobedencia cevil comu meyu de protestu. Tuvu millonis de pressonas i un gran golpi políticu i social. Tras dela endependencia, el país queó gajau en dos estaus: India i Paquistán, i essu esmençó una etapa nueva ena región, con migraerus massivus i tensionis abondu. Essi dau te cuentu...